शरीरमें ताक़त बढ़ावा खोजें दूध और दही पनीर आशय की चीजा खानी चाहिए छे यम कैल्शियम रेवे च। ओर इसे हृदय मजबूत होवे छ सुबह पीना सु दूध की चीज खानी चाहिए दूध में विटामिन डी भी होवे छ और ड्राई फ्रूट खाने चाहिए ड्राय फ्रूट खाने से भी सकती मिले च अखरोट बादाम किशमिश आशया का अनार का दाना खानी चाहिए छ और चना खाने चाहिए दाल पोर्ट्स आशय की जीजा खानी चाहिए छ मास ओर। अंडा भी खानि चाहिए और केला सेब संतरा अनार फल फ्रूट तो सारे खानी चाहिए हरा पत्ता वाली सब्ज़ी भी खानी चाहिए छ मेथी पालक और जिया बीज आशय की जीजा शहद हर या से ताकत बड़े से।